Pi quantu nni sacciu, la sacchetta di li ginsi, o di li pantaluna in ginirali, veni usata originalmenti pi mittìrici lu roggiu tascàbili, chiamatu puru roggiu a cipudda. Comunqui, crìu ca, siccomu stu tipu di roggiu oramai nun è chiù tant'assai di moda, la sacchetta oggi veni usata pi li muniti nichi o pi li chiavi nichi. Ma jo, ancora oggi, la usu pi lu roggiu tascàbili.